Si l'omu Ragnu spara li filinii di lu pusu, di sicuru lu ragnu spara li filinii di qualchi banna di lu so corpu. La qustioni fussi chiusa. Na vota chi li spara ci camina supra e ogni tantu è chiddu chi videmu nta li gnuni auti di li stanzi soprattuttu stanzi chi hannu statu chiusi pi tantu tempu, pi esempiu, li casi di villiggiatura chi quannu si gràpinu s'hannu a mettiri a novu.